أول وظيفة لى كانت <hesitation> كانت تجربة في مكتبة، في مكتبة المدرسة، هل إستمتعت بها؟ كنت أرتب الكتب وأساعد الطلاب في البحث عن المراجع، كانت تجربة حلوة، وكمان فيها أكتشفت حبى للجرايه هناك، وواتعرفت فيها على ناس <hesitation> جدد وعلى شخصيات جديدة، وكانت الصراحة تجربة حلوة.